Za koa managna restaurant, mazava ho azy fô hanigny avy aminay no tegna ataoko agnatin'ny restaurant anahy. Ohatra amin'izegny, mahandro laoko maigny aharo angivy, aharo agnamalô. Dia vake soa vilagniko ty tiako mahandro ravin'ambazaha aharo ôrana, aharo vani. Zay no tsy maintsy ataoko agnaty restaurant anahako ao za koa za koa managna restaurant. Fa tsy voatery ho zegny fô ndraiky fô afaka manao nahndro jiaby lay ilain'olo za.